Nam deɛ sɛ yɛhwɛ <noise> yɛ nananom fam dea nka mfomsoɔ nni ho sɛ wobɛwe nam. Ɛfiri sɛ yɛ nananom adwuma titire ne bɛyɛ paa yɛ hayɔ. Nti wei kyerɛ sɛ ampa nam ka yɛaduane ho. Nso sɛ wokɔhwɛ bible no mu a, ɔno mmom ne ma yɛte aseɛ nso sɛ, ne nka nam nyɛ aduane a ɛwɔ sɛ nnipa di. Firi sɛ Nyankopɔn bɔɔyɛ no, ɔyɛɛ ne sɛ nka yɛnni ahabanmma. Nso sɛ wodi nam a <noise> firi sɛ mmerɛ ɛɛkɔ anim no Nyankopɔn ɛde nam maayɛ. Na mmom sɛ wodi no bebree a ɔtim de haw brɛ wo. Nti nhwehwɛmu ama yɛate aseɛ sɛ haw bebree ne yadeɛ bebree a yɛwɔ wɔ nnipadua mu no. Fa dodoɔ naa firi nam a yɛdi. Nti sɛ nka yɛtim na afei saa haw yi nyinaa yɛbɛkwati a nka yɛgyae nam we nsusu sɛ ɔbɛboa yɛ. Firi sɛ Nyankopɔn bɔɔyɛ na afei ɔno nso nim nea ɔyɛ a ɔbɛyɛ ama yɛ.